Dado thailand heden tun dado an lila mal ira kabumuu mu malit ilale dado kabanotuu manan yenan dadotun many jal jirtuu dado many jal jirtine huwa hinkabamotii kilesit kasayaa mal many jal jirene kile many hinkabanaa sunifu thailand hinkabanotii.